उत्री कुरिया अपना शथा उससे ताकतवर परमानू बम परिक्षन केले हले हले छे और भारत ने एक जुलाई से राष्टिये वस्तू एवं सेवा कर लागो केले हले छे जेकरा आज हम्रण के नाम से भी जानल जाये छे साल में ही रामनाथ कोबिन भारत के चवदह में राष्टपती बनल हले छे अउन्होने पूर्वराष्टपती परनाव मूखर जी के जगह लेले हले छे और भी कई आदे जुलाल हले छे।